Sɛ morotweͻn hɛn bi anaa keteke bi bɛyɛ dͻnhwer ebiasa ama wͻaba, adze a mebɛyɛ nye dɛ mobͻkͻ ahɛntsiafo nkaa no wͻ na menye hͻn ekedzi nkͻmbͻ kakra afa amansɛm ho na sesei ambatow a yɛreba abͻtow. ͻno ekyir no, medze adze bɛhyɛ m'asowa mu na meetsie ndwom kakra dze atweͻn.